احب انا قعده الاغض قعدة الاغض اتمدد بالاغض كلش عادي كلش احب قعدة الاغض الكرسي ما مريحه غاح تضل قيعد هشكل ومتشنج الاريكه ممكن يعني الاريكه مريحه ممكن يعني بس قعده الاغض الاغض تكون بيغدي طيبي بالذات بالصيف يعني كلش قعده الاغض طيبي